Yau wa ita mwa habar takiraa murna nakandaa murnaa duk katime ze kwa kiya gam suda akwa raguda kiya ra farin chiki takira murna nir sala gumiri asham, tow sala gumiri ashangi both kakira bod jan talaka garipuwa gudiwa shang ashan gumiri ashan kuma waiso ta tatdufa a keya ta sumay duran kuma dugum to lthaba duri ka hasi waiso tuka farinchiki gaskia kuma siraa nai farin chiki misi kwa kiya ko ki aray ki tra dayi ita tra ki trajaa kwa evwi pathu unvwi maakir waiso anjaivae yang uwa aray ganjaajida dargi dang uwang aray emdu dar aray yiyang aray ka konjadar waiso a farinchiki nigi mi wula kitra kwa akwadda nae farin chiki sosai akwa rayuwatda mi wula kandaamwa iri nigan kwa saboda nigi sira kaanda mwa a sia va ka paathuma kuma ibada ne kaayi to kama gusumwa gumi gaa maurna kamai ngima abun murna nauna musa sosai dong kirsan adamwae muslimi duk muslim aray taa mwa kadau ai nigaama surlaa mwa godia akwa taambi lthakwu kuma dama ne na ka taambi lthakwu taa niga har gumwa asham kigtu saura sulaka aray gaa si kigta mwa gumuri aray gaa murna nigi kur <hesitation> haka da shikae wannang gumira asham ko laya jamwa tnaa ga murna ama tau layan yanada.

Emdu tu taru ita nu kuttu ama ko chu, ko laya komaa maede asham yaye gina kana emdu jimji ki wula emdu ara njain kwa yangan suda mutaanae anjaa vi paalthu an samu jaman lafia agari ko ana wani abu nding gaskiya yangam msudae sosai ngan zauro kuma ni kuma ni kuma abun it itukwa lamar nir yare ko kianjaa vigi a yeswa guma ku unvi ki gaadi kana umta mwa man of peaceful day ko eadaa margi ko kanuri ko vwa ko wani yaredae ma de ma kiaadi kwa yan itukwa sura kan da mwa yare avian tina ahinyae har zuwa ahanyaye ituka yabara opinion ki wi dik gombara dina kam daa ltha kam daa mwa furil yare tuka aray adi takira echi monti kandaa mwa girraduation kwae waiso aasi tika dina aha yare dina kuma yabara kumo ihi tu omo’ya koo dinan ma ti milian palth yaye ma ma taambi na ita sukumba saboda itukwa yare tda akang ko wane yare itikwa yaretda giskia nigi shinai dalili kiya bara dina ma’diaye ka tambi bundaale kwa ti lthaba gombara ki laamwa yagian tukan saboda mi yikwa yen itikwa sura kandamwa yare avian alaada kanda’a taruwa ina so. Kuma farin chiki kuma wanang kuma ka vwa kang vwang aray sula’a aray jimjaadi kigiae kig laamwa farimchiki dayi kigrāmwa misōkwa nigi invwira ki nu kana kigi vwatda nigi ya’a vom ka’a shawari kaa mwamiso takir kwa nigi a nai farinchiki alai sosai.